د واورې باران غږ نرمه موسیقي ده. دا هغه حالت دی چې طبیعت غواړي انسان ته ووایي: "بس، اوس تم شه، فکر وکړه، ارام واوسه." د واورې هر څاڅکی لکه د یوه نوي خیال زیرونه وي.